طبعا جمعيات اللي يعجبني أكتر هي جمعيات التوعية مثل جمعية الهلال الأحمر <hesitation> دائما يجفوا مع الناس في أصعب الظروف ينقذوا الأرواح وقت الأزمات، كمان في جمعيات الطبية اللي متخصصة بالتوعية توعية الناس في مجا في مجال الطبي، توعيتهم من خلال عن الأمراض وعن ال <hesitation> عن المنتجات الطبية، تعجبني اللفتة هادي واجد.